Ñy fañatratrara <shushes> ñy firaisan-tsay maneran-tany. Azo hiezahy ho tratrary ,fa tsy ho mora ñy mañatanteraky azy e <shushes> ;ñ'antony: -Tsy mitovy ñy fombany ñy fieretseretany ñ'olo ,ñy toe-tsainy ñ'olo ,ñy fomban-drazany ñ'olo, ñy finoany <shushes> ñ'olo, ñy fanaña, <shushes> ñy pôlitiky tsy mitovy ;zay ñ'antony maha saritsy azy.